لو كان بامكاني اتعلم لغة واحدة ترى هي بختار اتعلم اللغة الانجليزية. لانها لغة العصر الحواسيب. والموبايلات ولغة الحضارة العالمية والتواصل الاجتماعي عبر العالم. نهاية تداول المعلومات بكل الشركات وكل المنتديات وكل المواقع الرقمية على مستوى العالم